رياضيات او كذا لكن يعني انا اعتقد اشوف يعني من وجهه نظري انه ما يجوز الشخص يكون بدين او سمين لانها طبعا تؤثر على قدرات الجسديه وتسوي لها امراض الله يعافينا فدائما السمنه ما يعني ما تكون جيده في صالح الانسان الرياضي